Ɓurani kam ko waawde haaldude e ko arata e diine ko ɓenni. Ngati ko ɓenni ɓennii, alaa fof ko mbaaw-mi hen. Kono noon so mi haaldii ko arata maa mi anndu ko arata. Mi heblo. Mi reento. Mi tintina.